باش دير سلطة الفواكه قطع قاع الفواكه اللي عندك إلى قطع صغيرة في صحن، بعد ذلك دير شويه ما زهر لا عندك، شويه سكر، خلطهم قاع حطهم في الثلاجه، بعد ذلك تاكلهم بصحتك.